सूखा टाइम पर मैं अपरी फसल बचोंडो ते ड्रिप इरीगेशन टेक्निको सहारा ल्योलु अर कम पाणी इस्तेमाल करलु अर इन फसल उगोलु जु कम पाणी मा उग सकदी ची।